Ny tsindrin-tsakafo nentim-paharazana any amin'ny faritra hafa lazaina ny ôlo mba handramany, ohatra hoe: any amin'ny vazaha glace, flan, gâteau misy crème.